fólks af hárri húsaleigu og samskiptum við leigufélög og leigusala streyma nú inn til stéttarfélagsins v r húsaleiga fólksins hefur hækkað um fimmtíu til sjötíu prósent á rúmlega ári þegar kalt er á vorin og veður er vont við Þingvallavatn eru hlutirnir fljótir að gerast segir bóndi við vatnið hann segir að fólk átti sig ekki á því hve kalt vatnið sé

eitraðar gastegundir stíga upp og svífa tugi kílómetra þegar hraun úr eldfjallinu á flæðir út í Kyrrahafið enn fleiri gætu þurft að yfirgefa heimili sín á næstunni oddviti Árneshrepps telur að sveitarstjórn beri að fella

manns af kjörskrá á hreppsnefndarfundi

þeirra úr gildi en einn flutningur var staðfestur allir íbúar Svíþjóðar eiga að búa sig undir neyðarástand og stríð og birgja sig upp af mat og öðrum nauðþurftum

gott kvöld húsaleiga hefur hækkað um fimmtíu til sjötíu prósent á rúmlega ári ef marka má sögur sem nú streyma inn til v r félagið ætlar að beita sér fyrir því að settar verði reglur til að vernda fólk á leigumarkaði v r ákvað fyrir mánuði að auglýsa eftir sögum frá fólki á leigumarkaði um samskipti þess við leigufélög og leigusala markmiðið var að fá frekari upplýsingar og gögn um raunverulega stöðu fólks á leigumarkaði sko við erum búin að skrásetja inn í kerfið hjá okkur við erum komin með svona um og yfir fimmtíu mál og það er meira að bætast við þau leigufélög sem nefnd eru í sögum fólksins eru Almenna leigufélagið Heimavellir Íbúðalánasjóður nokkur smærri leigufélög

og einstaklingar sem leigja út íbúðir sögurnar koma alls staðar að af landinu maður nokkur greiddi hundrað og fimmtán þúsund krónur á mánuði í leigu á íbúð í eigu leigufélags á rúmlega ári hefur leigan verið hækkuð upp í hundrað og sjötíu þúsund krónur fjölskylda tók íbúð á leigu árið tvö þúsund og sextán hjá leigufélagi og greiddi tvö hundruð tuttugu og fimm þúsund á mánuði leigan var hækkuð um og fimm þúsund í fyrra og í ár um aðrar tuttugu og fimm þúsund krónur og er nú tvö hundruð sjötíu og fimm þúsund á mánuði kona nokkur tók hús á leigu af leigufélagi árið tvö þúsund og tíu og greiddi tvö hundruð þúsund krónur í leigu á mánuði í janúar tvö þúsund og sautján var leigan orðin tvö hundruð og sjötíu þúsund nýlega fékk hún tilkynningu um að leigan yrði hækkuð í fjögur hundruð til fjögur hundruð og fimmtíu þúsund krónur á

mánuði og við erum að sjá þetta fimmtíu til sjötíu prósent hækkun á leigu á rúmlega ári þar sem að fólk var að fá tilkynningar um hækkun í mars tvö þúsund og sautján og svo aftur í mars apríl tvö þúsund og átján um tugþúsunda og tug prósenta hækkanir fimmtíu þúsund manns eru á leigumarkaði á Íslandi í nýrri skýrslu frá Íbúðalánasjóði kemur fram að leiguverð hafi hækkað um áttatíu og tvö prósent frá tvö þúsund og ellefu en laun aðeins um sextíu og sex prósent Ragnar segir að þessi gögn séu orðin úrelt leiguverð hafi hækkað gríðarlega það er algerlega klárt mál að löggjafinn verður að koma hérna inn í

fólk enga valkosti annað en að enda á götunni ef það tekur ekki afarkostum sem þeim er boðið upp á þetta er svo langt umfram allar vísitölur og allt velsæmi að maður getur ekki litið á þetta öðruvísi en fjárkúgun það sem við ætlum að gera við þessar

að beita okkur fyrir því að það verði sett regluverk til verndar fólki á leigumarkaði

samfélagsleg vitund þessara félaga verði í orði og á borði hlutirnir eru fljótir að gerast við Þingvallavatn þegar veður versnar snögglega segir bóndinn á Heiðarbæ við vatnið veðrið var eins óheppilegt og það gat orðið þegar slys varð á sunnudag segir maður sem náði fólki upp úr vatninu fólkið sem lést bandarísk

hjón á fimmtugsaldri voru í um tíu manna hópi sem er hér á landi að veiðum þau voru við

við suðvesturhluta Þingvallavatns þegar slysið varð þá var hávaðarok frá landi fólkið var komið töluvert út í vatnið á

vöðlum og þá þarf ekki mikið til þegar

fótur í rokinu og það fari í vatnið fréttastofa talaði við karlmanninn í dag sem náði

fólkinu upp úr vatninu hann var í sumarbústað tæpan kílómetra frá og sér að það grípur um sig nokkuð fát og fólkið kemur og leitar aðstoðar hann fór við annan mann út á vatnið á bát og þeir fundu konuna og fóru með að landi karlmaðurinn var kominn nokkuð langt út á vatnið og eftir drjúga stund komu þeir auga á hann undir yfirborðinu maðurinn sem kom þeim að landi segir að veðrið hafi nánast verið eins óheppilegt og það bóndinn á Heiðarbæ við Þingvallavatn segir margar hættur við vatnið og þar hafi orðið mörg slys hann veit þó ekki hvernig þetta slys vildi til eða hvernig fólkið var búið þegar

kalt snemma á vorin fólk illa búið og það kemur kannski allt í einu mjög slæmt veður að þá bara eru hlutirnir fljótir að gerast ef það fær til dæmis öldur yfir

höfuðið jafnvel þó að fólk sé í í búningum sem að halda því þurru eða alla vegana heitu þá er oft höfuðið illa varið

það sem er viðkvæmast hnakkinn og fólk ofkælist og fær krampa og svo getur það drukknað hann segir að fólk átti sig ekki á því hvað vatnið er kalt og þau á Heiðarbæ reyni að segja fólki

til sem fer óvarlega við vatnið til dæmis í apríl fór íslenskur maður á svokölluðu lengst út á vatnið og var það glapræði segir Jóhannes

að fara á einhverjum svona smáfleytum þetta er ekki þannig vatn í Kastljósi verður nánar fjallað um það að þyrla Landhelgisgæslunnar var ekki tiltæk þegar á þurfti að halda á sunnudag Helgi Seljan jú enda hafa tíðindi helgarinnar vakið spurningar sem við ætlum að bera upp við Auðun f Kristinsson hjá Landhelgisgæslunni svo sem eins og þá hvort gæslan sé í stakk búin

að sinna hlutverki sínu

eldgosið á

færist enn í aukana tvö þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín og fjörutíu hús eru ónýt hraun er farið að flæða út í Kyrrahafið

og við það myndast eitraðar gastegundir gosmökkurinn sem stendur upp úr Kilauea fjallinu nær orðið rúma tvö þúsund metra upp í loftið viðvörun hefur verið send út til allra íbúa á eyjunni enda getur gosmökkurinn haft áhrif á nærliggjandi byggðir fólk er hvatt til þess að halda sig innandyra og aka með gætni fjörutíu byggingar hafa skemmst í eldgosinu og tvö þúsund manns hafa þurft að

yfirgefa heimili sín stjórnvöld segja að þeim gæti fjölgað

rennur út í Kyrrahafið og það skapar nýja hættu þegar glóandi hraunið rennur út í sjóinn stígur upp þykk

örsmáar

svífa upp með

er einnig

sem getur verið fólki skeinuhætt hún er eitruð og brennir húðina við snertingu sérfræðingar telja að þessi hreppsnefnd Árneshrepps fer yfir

í hreppinn og ógildingu þeirra á fundi í kvöld þjóðskrá hefur farið yfir mál fjórtán einstaklinga sem fluttu lögheimili í hreppinn í vor tólf flutningar hafa verið felldir úr gildi einn var dreginn til baka en einn staðfestur þjóðskrá

á enn eftir að fara yfir mál fjögurra af átján einstaklingum sem fluttu lögheimili í Árneshrepp fyrr í vor athugasemdafrestur kjósendanna fjögurra rennur út í dag samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá verða síðustu málin því ekki tekin fyrir fyrr en í fyrsta lagi á morgun í þeim tilvikum sem skráning hefur verið felld niður hefur lögheimili fólksins verið flutt aftur á fyrri stað boðað hefur verið til hreppsnefndarfundar í Árneshreppi í kvöld til að

og niðurfellingu þeirra Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti Árneshrepps segir í samtali við fréttastofu að hún telji að sveitarstjórn beri að breyta kjörskrá í samræmi við niðurfellingu

samkvæmt kosningalögum á kjörskrá að miða við lögheimili þremur vikum fyrir kosningar minnisblað lögfræðings Árneshrepps gerir ráð fyrir því að með niðurfellingu

hafi umræddir einstaklingar ekki verið með lögheimili í hreppnum þann fimmta maí sveitarstjórn hefur heimild til að breyta kjörskrá fram á kjördag erkibiskup í Adelaide í Ástralíu hefur verið fundinn sekur um að hafa hylmt yfir gróf kynferðisbrot gegn börnum á áttunda áratug síðustu aldar hann hylmdi yfir með sem níddist kynferðislega á kornungum

þjónuðu báðir drengirnir greindu frá brotum Fletchers á sínum tíma hann gerði ekkert til að vernda þá eða koma Fletcher undir manna hendur er hæst setti klerkurinn sem hefur verið ákærður og dæmdur í tengslum við barnaníð innan kaþólsku kirkjunnar hann á

umhverfismálum þau vilja aukið val í samgöngum og boða átak í uppsetningu hleðslustöðva fyrir rafbíla oddvitarnir stefna að því að auka samstarf sveitarfélaganna og sameinast um aðgerðir í loftslagsmálum sveitarfélögin eigi að sniðganga plast eins og kostur er og styðja betur við endurvinnslu þess þau eigi að draga úr sóun með því að gera öllum mögulegt að flokka sorp til endurvinnslu vinstri græn hafa auðvitað

verið í fararbroddi í umhverfismálum og við vitum það að umhverfismál eru stórt velferðarmál fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og þetta snýst um lífsgæði og snýst um heilsufar og í rauninni möguleika komandi kynslóða til að eiga gott líf hér á landi og sveitarfélögin geta gert heilmikið vinstri græn vilja borgarlínu og hraða uppbyggingu hjólastíga til að draga úr bílaumferð og gera fólki kleift

að velja úr fleiri raunhæfum kostum í samgöngumálum meðal annars með því að fjölga hleðslustöðvum fyrir rafbíla bæði við íbúðarhús og opinberar byggingar við megum ekki gleyma því að við berum mikla ábyrgð hér á höfuðborgarsvæðinu á suðvesturhorninu

hér býr meirihluti þjóðarinnar við megum ekki halda áfram að vinna svona hver í sínu horni heldur

þvert á sveitarfélagsmörk það er okkar hugmynd að það verði mynduð heildræn stefna með því að taka höndum saman í þessum málaflokkum viðreisn vill lækka fasteignaskatta í Reykjavík og einfalda ferlið við að veita byggingaleyfi oddviti flokksins segist ganga óbundinn til kosninga viðreisn kynnti stefnumál sín í höfuðborginni í dag á nokkuð óvenjulegum stað á Gamla kaffihúsinu í

valdi þennan stað til þess að leggja áherslu á hugmyndir sínar sem kallast inn með úthverfin eitt af því sem við erum

ónýttir þjónustukjarnar út um alla borg

þjónusta eða verslun en er í dag jafnvel tómt og ekki notað þetta viljum við efla og við setjum meðal annars

í okkar aðgerðaáætlun þrjátíu milljónir á ári í að efla þessi svæði

verði meira iðandi mannlíf og iðandi viðreisn vill lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði til að tryggja samkeppnishæfni borgarinnar þá stefnir flokkurinn að því að einfalda og stytta ferli vegna veitingar byggingarleyfa skólamálin eru hins vegar í fyrsta sæti hjá flokknum við ætlum að gera skólana sveigjanlegri við ætlum að hafa þá sjálfstæðari við erum með hugmyndir um að gefa skólastjórnendum þriggja ára þjónustusamninga ramma þannig að þeir hafi ákveðið svigrúm við viljum efla kennarana

þannig að þeir hafi meira sjálfstæði

kennarastarfið að vinsælu starfi og þar leggjum við til að það þurfi að leiðrétta kjörin Þórdís Lóa segir að Viðreisn gangi óbundin til kosninga og að flokkurinn sé til í að vinna með hverjum sem er við getum vel hugsað okkur að vinna með Sjálfstæðisflokknum með Samfylkingu

Pírötum og Vinstri grænum

og í rauninni öllum þeim framboðum en það eru málefnin sem skipta öllu máli og við höfum sett þau á oddinn og

kvikmyndin kona fer í stríð verður frumsýnd í kvöld en hún var verðlaunuð á kvikmyndahátíðinni í Cannes í síðustu viku Bjarni Pétur Jónsson fréttamaður er í Háskólabíói

það eru væntanlega spenntir

ákveður að taka málin í sínar hendur trúir ekki lengur á

sem hún ætlar að áorka í sínu lífi þú hefur hlotið mikið lof fyrir þína frammistöðu

líkamlega erfið

viltu ekki bregða þér í hlutverki jú ég skal

kórstjóra fyrir ykkur rætt verður við Benedikt Erlingsson leikstjóra myndarinnar í menningunni skólamál og íþrótta og tómstundamál eru áberandi í áherslum framboðanna í Mosfellsbæ átta framboðslistar eru þar í boði Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn hafa verið saman í meirihluta

á þessu kjörtímabili rétt eins og því síðasta mikið hefur verið framkvæmt

eins og víða annars staðar og íbúum fjölgað töluvert í haust var samþykkt að ráðast í byggingu fjölnota íþróttahúss á gervigrasvellinum austan við íþróttahúsið núverandi íþróttahús hefur orðið að nokkru deilumáli fyrir þessar kosningar

Mosfellsbær náði tíu þúsund íbúa markinu um síðustu áramót samkvæmt lögum eiga svo stór sveitarfélög

vera með ellefu til fimmtán bæjarfulltrúa en þeir eru nú níu í Mosfellsbæ bærinn ákvað að nýta undanþáguákvæði í lögum sem gerir

það að verkum að ekki er skylt að fjölga þeim strax átta listar bjóða fram í Mosfellsbæ að þessu sinni við viljum efla heilsugæsluna núverandi meirihluti hefur látið heilsugæsluna drabbast niður við viljum gera heilsugæsluna

bestu á höfuðborgarsvæðinu við viljum byggja íþróttahús fjölnota íþróttahús og númer eitt tveggja og þriggja ekki hringja í vin bjóðum allt út vinir Mosfellsbæjar gera stórátak í

menntastefnu við ætlum að endurskoða mennta og skólastefnuna fyrir samfélagið við ætlum að

vinna framtíðarsýn um

bæði á Varmá og Tungubökkum í samvinnu við aðalstjórn ungmennafélagsins að sjálfsögðu við ætlum að berjast fyrir hækkun á tekjuviðmiði eldri borgara svo eitthvað sé nefnt það er gjaldfrjálst fæði fyrir börn í skólum bæjarins það er fjölnota íþróttahús það er að taka upp Eir málið fyrir

verið rannsakað nema tvö hundruð þúsund krónu gjafabréf Icelandair sem var rætt og afgreitt á sínum tíma en ekki tveir milljarðarnir sem gamla fólkið tapaði við leggjum áherslu á að bæta þarf stuðningsþjónustu í skólum og viljum fjölga sérhæfðu starfsfólki til að mæta börnunum þar sem þau eru stödd við viljum leikskólapláss fyrir öll börn frá tólf mánaða aldri við viljum að félagslegt leiguhúsnæði mæti þörfum á hverjum tíma og við viljum hvetja eldri

borgara til þátttöku í heilsueflandi samfélagi með

snúast að mínu mati um að það verði áfram besta að búa í Mosfellsbæ við Sjálfstæðismenn höfum við stjórnvölinn undanfarin ár og á þeim tíma hefur reksturinn tekið miklum stakkaskiptum þjónusta hefur stóraukist álögur á íbúa hafa lækkað til þess að svo verði áfram þurfum við Sjálfstæðisfólk

í forsvari fyrir velferð íbúanna og framþróun sveitarfélagsins það skiptir máli hverjir stjórna og setja kvaðir í skipulag fjölga félagslegum íbúðum og hækka fjárhagsaðstoð við viljum sjá aðgerðir í umhverfismálum bæta starfsumhverfi í skólamálum og taka einelti föstum tökum uppræta spillingu og ráða ópólitískan

auka félagslegt húsnæði á vegum bæjarins í umhverfismálum viljum við fjölga hleðslustöðvum fyrir rafbíla í menntamálum viljum við meðal annars stytta biðlista í tónlistarnám í Mosfellsbæ og í menningarmálum viljum við gera okkar sögufræga hús Hlégarð að menningarmiðstöð fyrir alla Mosfellinga við viljum byggja nýjan skóla í við viljum bæta aðstöðu til muna við viljum skapa jarðveg fyrir sjálfstætt starfandi skóla í Mosfellsbæ við viljum bæta aðstöðu Aftureldingar til muna við viljum bæta stjórnsýsluna með því að ráða umboðsmann bæjarbúa og ópólitískan bæjarstjóra nýr bæklingur um undirbúning fyrir neyðarástand og stríð verður borinn á hvert heimili í Svíþjóð á næstu dögum samsvarandi bæklingur var síðast gefinn

út í kalda stríðinu um miðja síðustu öld á sjöunda áratug síðustu aldar var Svíum sagt að búa sig undir það versta enda geisaði kalt stríð á milli austurs og vesturs nú telja stjórnvöld fullt tilefni til að endurtaka leikinn meðal annars vegna aukins vígbúnaðar Rússa á Eystrasalti tuttugu blaðsíðna bæklingi ef neyðarástand eða stríð brestur á verður dreift á hvert heimili um næstu helgi í upphafi í Svíþjóð þar er farið yfir hvernig almenningur á að bregðast við ef samfélagið lamast af völdum óveðurs náttúruhamfara

tölvuárása eða í versta tilfelli vegna styrjaldar í bæklingnum sem verður gefinn út á þrettán tungumálum er útlistað hvað hver Svíi á

að eiga í neyðarkassanum sínum niðursoðinn mat pasta og þurrkaðaðan mat og fólk á alltaf að eiga reiðufé Lena er skrefi á undan

samlöndum sínum og hefur verið vel undirbúin í um tíu ár hún hefur útbúið

þar sem hún geymir vatn mat landakort svefnpoka gamla

og enginn utanaðkomandi fær að koma þangað inn Eva Ladberg hefur líka verið viðbúin því versta í tíu ár hún er með hænsni í garðinum sínum þar sem hún ræktar grænmeti og svo eru niðursuðudósir og vatn í búrinu í bæklingnum er áréttað að öllum íbúum Svíþjóðar beri skylda til þess að vera viðbúnir steðji hætta að Lena á erfitt með að skilja fólk sem er svo

á morgun má gera ráð fyrir suðvestan átta til fimmtán metrum á sekúndu með skúrum

hægari og léttskýjað

fólks af hárri húsaleigu og samskiptum við leigufélög og leigusala streyma nú inn til stéttarfélagsins v r húsaleiga fólksins hefur hækkað um fimmtíu til sjötíu prósent á rúmlega ári þegar kalt er á vorin og veður er vont við Þingvallavatn eru hlutirnir fljótir að gerast segir bóndi við vatnið hann segir að fólk átti sig ekki á því hve kalt vatnið sé eitraðar gastegundir stíga

upp og svífa tugi kílómetra þegar hraun úr eldfjallinu á

flæðir út í Kyrrahafið enn fleiri gætu þurft að yfirgefa heimili sín á næstunni oddviti Árneshrepps telur að sveitarstjórn beri að fella nöfn tólf manns af kjörskrá á hreppsnefndarfundi í kvöld þjóðskrá hefur fellt lögheimilisflutning þeirra úr gildi en einn

verður hér í minn stað klukkan tíu og Birta Björnsdóttir Björnsdóttir flytur fréttir í útvarpi á sama tíma svo minnum við á að nýjar fréttir er ætíð að finna

punktur is verið þið sæl